La <hesitation> la xen júu kiée’ ï bii ñóo ï xa, xa ï e ree’ e llöö, e nää, ï juo, xa ï e laa’, xa e cafee xa e <hesitation> e e tⱥⱥ, xa <hesitation> xa ï e e llöö laa’ e jö fá’ta morado, fáá’ra ñíí’ e llöö laa’ fá’ra´’ ju jmíi e nɇ ‘nɇɇ’ e lyna jná ï e xa re fáá’ra jönɇ.